انا شايفه أن قرائه الكتب ديه اهم حاجه في حياه الانسان ولو انت مثلا معندكش وقت خالص طول اليوم ممكن تنزل الكتب دي بي دي اف ممكن تنزلها كمان مسموعه ممكن تسمعها قبل ما تنام اول ما تصحي ممكن تقراها كمان في المواصلات علي الموبايل لأن احنا علي طول ماسكين الموبايل ودي حاجه هتفيدك اوي انت انا تقراهم